Wula la kotaq top lam la mook' han tz'oo' nila' kotaq top ru'uum siempre ki'wii' ruu' kik'uun y kotaq rich'eet y ja'ar wula k'eh kotaq colores ruu' je'tii wula kiaq wul pach ke hasta xaar y tz'oo' nawulam ja'ar wula kotaq kotaq kok ki'wii' pan pan la ha'